د افغانستان سیندونه د اوبو د برېښنا د ترلاسه کولو ډېرې ښې سرچینې دي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو، کافي نه دي او باید چې د برېښنا د انرژۍ د تولید لپاره د سیندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي.

اوبه زموږ په ژوند کې ځانګری ارزښت لري پرته له اوبو څخه ونې ،بوټي، څاوري او انسانان ژوندي نشي پاتي کیدلای اوبه په ټوله ځمکه باندې یو شان او برابري ویشل شوي ندي د ځمکې پر مخ له سلو اويا برخې اوبه نیولي چې له هغو اوبو په سلو کې ۹۷ برخې يې په سمندرونو او سمندرګیو کې دي چې مالګینی دی يعني څښلو ،کرنې او صنعت ته برابري ندي نو د چاڼولو غوښتنه کوي پاتي په سلو کې دري برخې اوبه خوږې او تازه اوبه دي چې له هغو څخه يوازي يوه برخه یې د سندونو د ځمکې لاندي اوبه او په ځينو ډنډونو مممم جهیلونه دي چې انسان په هغه باندې لاس بري لري دخوږو اوبو پاتي په سلو کې دوه برخې د غرونو او قطبونو دایمي ګنګلونه او واورې دي چې د ګتې اخیستو وړ ندي دلته به د ټولې نړۍ په کچه د اوبو ځيني ارقام او حقایق بیان کړو

په نړيوالو بازارونو کې د افغانستان د وچې مېوې او لاسي صنايعو د معرفي کولو لپاره بايد يو منظم او معياري سيستم رامنځته شي

د افغانستان په تاريخي تذکیرو کې راغلي چې ددې هیواد خلک د پړیو راهيسي د خپلواکی او میلمه پالني په نوم پيژندل شوي او تل یې د خپل کلتور د ساتني لپاره نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کړي دي

کله چې يو ځوان اوغاړي په يوه ټولنه کې مثبت بدلون راولي، نو لومړی ګام يې دا دی چې خپله پوهه زياته کړي او بيا په پوره اخلاص او مينه د خپلو خلکو خدمت ته ملا وتړي.

د ژبپوهانو په نظر، د پښتو ژبې د بقا او بډاینې يوازينۍ لاره دا ده چې په انټرنېټي پاڼو او ډېجیټلي کتابتونونو کې د دې ژبې په زرګونو کتابونه او علمي مقالې په معياري بڼه خپرې شي.

زه کله ناکله له خپلو ملګرو سره چای څکم، او د کاروبار په اړه خبري ورسره کوم

زموږ په کلي کې خلک ډېر مېلمه پال دي او هر څوک چې ورشي، هغوی ته په درناوي او خوښۍ ښه ښه راغلاست وايي.

د اختر ورځې چې دي، د مسلمانانو تر ټولو ډېرې مبارکې ورځې دي. د اختر په ورځو کې مسلمانان چې دي، ټول اول وارې مسجد ته راټولېږي، لمونځ ادا کوي، بیا د یو بل سره روغبړونه کوي. بیا مسجد ته وریجې راوړي، وریجې په مسجد کې خوري. مسجد کې یې چې وریجې وخوړلې، بیا دوی خان کوټې ته، مشر کوټې ته ځي. بیا همالته مسجد کې بنډار کوي. بیا چې کله د وخت راځي، بیا یو لیرې لوی جامع، یو لیرې جامع خلک ورته راځي، او هلته د عیدګاه لمونځ کوي. هر کله چې اختر لمونځ یې وکړ، نو بیا دوی نورو شناخته ګانو، قریبانو کره ورځي، او یو بل باندې پوښتنه کوي، یو بل ته مبارکۍ ورکوي. بالا کشران چې دي، مشرانو کورو ته ورځي، او شناخته ګان مبارکۍ یو بل ته ورکوي. او تر ټولو ښکلې شېبې یې اندیوالانو سره اختر په ورځ کې

زموږ په ټولنه کې د سپینږو رول یا هم برخه ددې په بدلون کې ډیره زیاته ده دوی چې دي کولای شي ځوانانو او نورو ټولو ته یو شه لارښوونې وکړي یا هم داسي څه ورته ووايې چې د دوی په وخت کې نه وو هغه څه چې دوی کړی اوس پري خوشحاله دي مثبت یا هم ګټور تمام شوي دي د هغه باره کې ورته لارښوونه وکړي او هغه کارونه چې په دوی تیر شوي او دوی پري پښيمانه دي نو هغه هم باید ځوانانو ته ووايي چې د هغوی عمرونه کم وی او پوه يې کړي چې باید داسي کار و نه کړي چې بیا دوی هم د پښیمانۍ سره مخ کيږي

ولې ځينې خلک د وخت د ارزشت ته قایل نه دي؟ تاسو دوی ته څه سپارشتنې لرئ؟ زما ځواب به دا وي چې ځينې خلک د وخت ارزشت نه پيژني، ځکه چې د و وخت فقد یا د وخت کمشت احساس لري، چې ډېر وخت د ذهني برداشت او د ژوند د تنظیم د ستونزو راولاړېژي. د حل لپاره عملي سپارشتنه دا ده چې خلک باید لومړيتوبونو روشانه کول، د وخت شعوري کارول، او د بې ځایه مصروفيتونو کمول زده کړي.

که چیرې زه ولسمشر شمه، نو لومړی کار به مې دا وي چې د خلکو ترمنځ د باور او عدالت فضا رامنځته کړم، ځکه چې هره اداره، هر قانون او هره پروژه یوازې هغه وخت بریالۍ کېژي چې ولس پرې باور ولري او ځان پکې خوندي احساس کړي. دا کار د شفافیت، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د خلکو د حقونو د ساتنې له لارې امکان لري. وروسته بیا د تعلیم او روغتیا بنسټونه باید پیاوړي سي، ځکه چې ملت یوازې هغه وخت پرمختګ کولای سي چې خلک یې سالم بدن او روشانه ذهن ولري. شوونځي، پوهنتونونه او روغتونونه د هرې ټولنې د ودې ستنې دي.

ستاسو په اند اوسنی نسل د پښتو ژبې د بډاینې او پرمختګ لپاره څومره لیواله دی

افغانستان یو غرنی هیواد دی چې ډېر طعبی ښکلاوي لري

افغانستان په آسیا کې موقعیت لري او د منځنۍ آسیا زړه بلل کیږي.

د اروپا آسیا او افریقا ځيني هیوادونه د عثماني خلافت د واکمنی لاندې وو

د جرګه سیستم څنکه کار کوي او ولې خلک په محکمه کې د دعوې د حل کولو لپاره جرګې ته لومړیتوب ورکوي

د لمر انرژي یوه پاکه او نه ختمیدونکي سرچینه ده مممم. چې زیاتره خلک اوس محال په کلیوالو سیمو او ښارونو کې تري ګته اخلي

ولې غواړئ چې پښتو د ټیکنالوژی او تعلیمي نصاب ژبه شي

که انسان دروغ نه شوی ویلی، ټولنه به ډېره منظمه وي. ډېر به، آه آه آه، متقابل احترام وي. کار و بار به ډېر پیشرفت کولی. آه آه، پرمختګ به په هر لحاظ کې، عه عه، ټولنه کې موجود وی. ټولنه به ډېره هوسا وي په دغه یو دروغو باندې، عه عه، کار و بار، بزنس به ډېر، عه عه، هوسا و. ډېر به پرمختللی وه. نو د خلکو ژوند به ډېر هوسا وي عه عه، د دې اصل کې دروغ نه ویل، <hesitation> نو کله رښتیا هم په دغه اړخ باندې دغه عمل کولی، عه عه، ډېر به نېکمرغه وي عه عه، که موږ په دغه عمل عمل وکړو، رښتیاکو یو، ډېر ستره پوښتنه ده. ډېر مسائل په دې حل کېدلی. آه آه، موږ به اوس ډېر خوشبخته وو چې په دې مو عمل کولی.

مننه، زه د کندهار ولایت یمه، د کندهار د شار اوسیدونکی یم. <hesitation> کندهار ولایت چې دی، اوولس ولسوالۍ لري. دا وول اوولس سوه اوه څلوېښت <hesitation> کې، چې د احمدشاه بابا امپراتوري جوړه شوه، دغه راهیسې کندهار یو مهم شار دی ددې هېواد ده، یانې د افغانستان دی. دا تقریبا اوس د کندهار شار، یو ولایت په مجموع کې، <hesitation> درې میلیونه نفوس لري. اکثریت یې پشتانه دي، اوو لژکي هم لري، چې هغه <hesitation> فارسي ژبې شیعه مذهبه د کندهار شار کې مېشت دي. <hesitation> همدارنګه براهوي لژ څه نور دغه تاجک هم لري. او کندهار شار <hesitation> یو ولایت چې دی، شمال ته یې ارزګان ولایت دی، لمرخاته و خواته زابل ولایت دی، او جنوب ته یې د پاکستان د پاکستان سرحد دی، چې د چمن سره سرحد لري. اوو <hesitation> غرب خواته، یا لویديځ خواته یې د هلمند ولایت دی.

د اختر په ورځو کې، څنګه چې په اسلامي هېوادو کې هم دا معمول دی، نارینه په لومړۍ ورځ کې د اختر لمانځه ته ځي، بعد له لمانځه د دوستانو له لیدلو پیل کوي او مسافر له نورو هېوادو هم کورو ته راځي. دغه د ډېرې خوشالۍ ځای دی. ماشومانو او د کور ټولو غړو نوي کالي جوړ کړي وي او نوي کالي اغوندي، وچه مېوه او تازه مېوه رانیسي او خپلو دوستانو سره یې شریکوي او ځوانان معمولاً د مشرانو کورو ته ورځي، د هغوی لیدنه کوي، پوښتنه یې کوي، اختر مبارکي ورکوي او د ماشومانو لپاره دا ډېر په زړه پورې وي، هغوی ته نغدې پیسې ورکوي او دا ښې شېبې وي، ټول خوشاله وي او ښه خواړه پخوي او ځینې لرې دوستانو ته په سفر، په درېیمه او څلورمه ورځ د دوستانو پوښتنې ته ورځي او په مجموع کې د ډېرې خوشالۍ ورځې دي.

د عقل موضوع داسي ده چې انسان يه فطري ډول ټول عقل لري ستونزه اصل په هغوی کې ده زموږ ځوانانو کې په تأسف څوک وايي چې تعلیم کچه لږ ده ښوونځي په کلیوالو سیمو کې لیري پرتو سيمو کې نسته نو بیا ددغو ساراوو څخه ډیر ځوانان ښارو ته د کار لپاره راځي نو دادې بیوزلی څخه هم دوی نشي کولای ښوونځيو ته لاړ شي او تعلیم پوره کړي نو بل د رواجونو موجودیت هم شته چې په ښارو کې بنډارونه شته او مجلسونه کوي نو دا وختونه دوی ډير وخت يې ضایع کیږي په دې رقم نو د حل لاره یې داده چې په ځوانانو کې پوهاوی ډیر شي نو ډیر د حل لاره يې شته داده چې کله دوی په بنډار هم کوي په علمي مسایلو وغږېږي په خپله آینده په خپل ژوند کې بهبود څنکه راولي په کډه داسي پلان جوړ کړي چې وکولای شي اول دا د خپلې د سيمې دا خپل مينځ کې چې ستونزې شته که ددوی په وس پوره وي اتفاق وکړي که وکولای شي لږ لږ پيسي جمع کړي که وکولای شي یو اشر په خپله سیمه وکړي نو دا بیا په دې اړه لري د کومو ستونزو سره مخ دي نو د هغه ستونزه لپاره د حل لاره په کډه سره ولټوي نو دا بیا یو کس هم غواړي چې بیا یو کس هم غواړي چې هغه په دې باره کې پوهاوی هم ډېر ولري نو دوی دغه ځوانان وهڅوي نو چې داسي بنډار وکړي په هغه کې په خپلو مسایلو وغږېږي په کرار کرار دوی اخر خپلو ستونزو ته متوجه شي او دوی په دې پوهیږي چې دا د حل لاره یې ددوی په لاس کې ده ددوی په پوهاوی کې ده ددوی په اتفاق کې ده خپل منځي بحثو کې ده او دا کرار کرار په دوی کې اعتماد زیاتیږي او ددې څخه یو قوت جوړيږي

مصنوعي ځیرکتیا <hesitation> داسې ده چې دا اطلاعات یا معلومات <hesitation> دا د انسان په ذریعه ماشینانو ته ورکول کېږي، بالاخره بېرته انسان <hesitation> استعمالوي، بېرته دوی په کار اچوي. نو زما په نظر که بېرته انسان په لاس کې وي او هغه فکر خراب وي یا نیت یې خراب وي، کېدای شي مصنوعي ځیرکتیا د انسان په ضرر تمامه شي یا تمامه کړي. مثال اوس هم موږ ټکنالوژي وینو چې <hesitation> طیارې دي، بمونه دي، چاودېدونکي مواد، دا د انسان خلاف استعمالېږي. نو دې خپله نه استعمالېږي چې انسان یې استعمال نه کړي. نو مصنوعي ځیرکتیا هم همدا رقم ده. دا به د اطلاعاتو یوه ستره مجموعه وي چې انسان کولای شي په هغه ځان هوسا کړي، خو که غلط انسان یې استعمال کړي، نو انسان په ضرر استعمالېږي. نو که سم انسانان وي او هوښیار وي، نو نیت یې سم وي، نو د هغه مصنوعي ځیرکتیا سمه استعمالوي، نو انسان په هوسا کېږي، بشر ته خدمت پرې کېږي. په مجموع کې <hesitation> ډېر <hesitation> نیکمرغه به شي بشر چې په دغه باندې به ډېرې ستونزې حل کړي. خو انسان کې بدمرغي دا ده چې موږ بد نیت خلک لرو، او هم د ښه نیت خلک لرو. نو خطر په هغه ځای کې دی، که د بد نیت خلکو ته <hesitation> په لاس ورشي او استعمال یې کړي، نو بیا خطرناکه دی.